नरा बार कई होवे के आपन कई जा रिया या आपन कम कर रिया। <noise> छाव आपन फंड रिया या रोटियां बना रिया। तो आपन न्यू सोचा के आगे कई करेंगे। के सई होगा या नि होवे तो एक माना की नि बने। तो आपन सोच कई ऋचा के सई होगी पन व कई हे के कदी कड़की उल्टी भी हो जावे। <hesitation> अभी आपन सोचा के आपने तो सब याद हो गया । एक अगर वे सब याद नि होया तो कदी कदी अपहणों सोचबो भी गलत हो जावे। हर बार सही नि होवे। <noise>